החִיוַאנ לִי קִתְעַגְ'בְנִי בְזַאפ הוּוַה הַקּוּט בְחִית קִיְקוּן הַדֶא הַנְקִי וְקִיְעַטִי וְחַד הַאֲחְסַאס דִיַּל הַדֶפֵא פַלְדַאר וּמִן גִיר הַדֶא שִי הַקּוּט הַקּוּטוֹט קִיְתְסַרְפוּ בְאִסְתִקְלַאלִיָּה וּמַקִיְתְקַלַקְּשוּ בְזַאפ וְהַדֶא שִי קִיְעַגְ'בְנִי בְחִית קַאמַנְחַבֵּש הַצְדַאג